العطلة المثالية بالنسبة لي، العطلة الأسبوعية تكون عبارة عن يوم من الراحة والاستجمام، أبدأ بكوب شاي وأمشي على الطبيعة، وبعدين أستمتع بفطور لذيذ مع الأهل والأصدقاء، <hesitation> وأحب أقرأ كتاب أو أتابع فيلم، وبالليل نخرج يوم مع العائلة أو نظل على الإنترنت لمشاهدة الأفلام.